Ambición kuae ñee jaeko oipota jei yande mbae <hesitation> ñanekirei yayapo yandeyeipeguaño, mbaeti iru vaereta <hesitation> ikavi oiko vaera ñamae, yanderetereguaño ñamae yanderopeguareño ñamae, erei amogue jeta <hesitation> oe mbaerero jukurai rupi, erei misiyaeko <noise> amoguereta oiko jupivae jare mbaeti mbae <hesitation> apo oikovae ovae vi mbaerero, esa kuape <hesitation> tetape yaiko rambueve jeta tekoreta ikaviama jaema jokuae mbaetitako <noise> oiko tei yandendie esa ikaviako.